மன்னிப்பு என்பது உணர்ச்சி, மன மற்றும் சமூக நலனில் ஆழமான பங்கு வகிக்கிறது. இது தனிநபர்கள் மனக்கசப்பைக் கைவிடவும், உறவுகளை குணப்படுத்தவும், உணர்வுபூர்வமாக வளரவும் உதவுகிறது. மன்னிப்பு நம் வாழ்வில் வகிக்கும் சில முக்கிய பாத்திரங்கள் இங்கே: உணர்ச்சி சிகிச்சை மன்னிப்பு தனிநபர்கள் கோபம், கசப்பு மற்றும் காயத்தை விடுவிக்க அனுமதிக்கிறது, இது உள் அமைதி மற்றும் உணர்ச்சி நிவாரணத்திற்கு வழிவகுக்கிறது. மனக்கசப்பைப் பிடிப்பது நீடித்த மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும், அதே நேரத்தில் மன்னிப்பு உணர்ச்சி சுதந்திரத்தை வளர்க்கிறது. உறவுகளை வலுப்படுத்துதல் மன்னிப்பு நம்பிக்கை மற்றும் புரிதலை மீண்டும் கட்டியெழுப்புவதன் மூலம் உறவுகளை சரிசெய்யவும் பலப்படுத்தவும் முடியும். இது இரக்கத்தையும் பச்சாதாபத்தையும் வளர்க்கிறது, மக்கள் கடந்த கால மோதல்களை நகர்த்தவும் நெருக்கமாக வளரவும் அனுமதிக்கிறது.